Wargol gilihum gorange murtiniino ɓiɓbe leydi ɓe ɓettade. Ɗun laatiima finnde. Iɗun nanngiraa du faa hannde ee, yo huunde non nde ɓe njawtata e ley leydi ndii. Taariki leydi ndii du wawaa haaleede tawee ɗun haalaaka. Ayyo.